Agnamboarako sakafo hafakely sady matsiro amigne amigne akora dimy avao: ohatra hoe gne gne ravi-kazaha sy henakisoa, ravi-kazaha, da henakisoa, da asiako tongolo da asiako voatabia da asiako menaky.